أنا ما عندي عدد معين من هالأشياء، بس ممكن أقول إنه عندي تقريبا من ثلاث لأربع أزواج أحذية اللي أستخدمها بشكل متكرر، أما بالنسبة للقبعات فأنا ما أحب ألبس قبعات كثير، يمكن عندي واحد، أو إثنين فقط.، بالنسبة للنظارات الشمسية عندي تقريبا نضارتين أستخدمهم حسب المكان والوقت، لإنهم <laughs> مهمين للحماية من الشمس.